Araiky, atelo, dimy, fito, sivy, raiky amby folo, telo amby folo, dimy amby folo, fito amby folo, sivy amby folo, raika amby roapolo.